تمساح د نړۍ له تر ټولو قوي ژامی لري. دا ژامې دومره قوي دي چې یو ځل یې ونیسي، بېرته نه پرېږدي. دوی دا ژامې د ښکار نیولو، غوښه پرې کولو، او دفاع لپاره کاروي. کله چې یو ښکار لکه چرګ، کب، یا حتی یو لوی حیوان ونیسي، نو تمساح د ژامو په مرسته دا ښکار وژني.